Máanjá pëyëlan pënjá ngënko uwala ngëcáam anja ngúlilaŋ píiñaan naanţíjëlunk. Par iñaananjin <hesitation> apaţ bináa siyëmbanţí lempël bi ináa ngënko já ngëlílaŋ. Uncí mëënjej ekësampël ubus, ubus uwí mëënţinjëwí amëënkus di untámb, mëëncil bákëncil owala këya bëreŋ odunka dí untamb, umgaandu këwin untúkára, untúkára, këwin uwopáţú uloŋ soŋ uŋal payo uleef, kafayo ulícëlíncán pëëntant. <hesitation> unjáwun umëënţo cíwun okalinan këlilaŋ ná ngëyët kacii ţël ajá cík yandaarink uloŋ ngëë káatúkëtuk, ngëlutadër, kacësá këcësá, mëëme kaloŋ <hesitation> kolilaŋ. Di kayëlan pëlilaŋ pi iñaanánjinuk parësëk iñaanájin nasiyëmbaţí alempël bá këëmpaţ <hesitation> nasiyëmbaţí alempëlo uumpáţul ngëkë já ngulilan.